ډوډۍ مختلفې انواوې لري نظر کولتور او فرهنګ ته لکه د خرما ډوډۍ شوه، د وربشو ډوډۍ او همدارنګه د غنمو ډوډۍ لکه بګیج، بریوچي، فکاکیا، مولتي ګرین، نان <hesitation> او همدارنګه روټۍ، غوړه ډوډۍ او داسې نور.